Cwii siaⁿnto, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ntquieeꞌ, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho yom, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ñenquiee, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho we, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho cwii, ñequieenꞌaaⁿnchonqui, ñequieenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, ñequieenꞌaaⁿncho yom, ñequieenꞌaaⁿncho ꞌom, ñequieenꞌaaⁿncho ñenquiee, ñequieenꞌaaⁿncho ndyee, ñequieenꞌaaⁿncho we, ñequieenꞌaaⁿncho cwii, ñequieenꞌaaⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ntquieeꞌ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho yom, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom. Ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñenquiee, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho we, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho cwii, ndyeenꞌaaⁿnchonqui, ndyeenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, ndyeenꞌaaⁿncho yom, ndyeenꞌaaⁿncho ꞌom, ndyeenꞌaaⁿncho ñenquiee, ndyeenꞌaaⁿncho ndyee, ndyeenꞌaaⁿncho we, ndyeenꞌaaⁿncho cwii, ndyeenꞌaaⁿ, wenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, wenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, wenꞌaaⁿnchonquincho ntquieeꞌ, wenꞌaaⁿnchonquincho yom, wenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, wenꞌaaⁿnchonquincho ñenquiee, wenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, wenꞌaaⁿnchonquincho we, wenꞌaaⁿnchonquincho cwii, wenꞌaaⁿnchonqui, wenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, wenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, wenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, wenꞌaaⁿncho yom. Wenꞌaaⁿncho ꞌom, wenꞌaaⁿncho ñenquiee, wenꞌaaⁿncho ndyee, wenꞌaaⁿncho we, wenꞌaaⁿncho cwii, wenꞌaaⁿ, ntquiuunchonquincho ñjeeⁿ, ntquiuunchonquincho ñeeⁿ, ntquiuunchonquincho ntquieeꞌ, ntquiuunchonquincho yom, ntquiuunchonquincho ꞌom, ntquiuunchonquincho ñenquiee, ntquiuunchonquincho ndyee, ntquiuunchonquincho we, ntquiuunchonquincho cwii, ntquiuunchonqui, ntquiuuncho ñjeeⁿ, ntquiuuncho ñeeⁿ, ntquiuuncho ntquieeꞌ, ntquiuuncho yom, ntquiuuncho ꞌom, ntquiuuncho ñenquiee, ntquiuuncho ndyee, ntquiuuncho we, ntquiuuncho cwii, ntquiuu, nquinꞌoomncho ñenquiee, nquinꞌoomncho ndyee, nquinꞌoomncho we, nquinꞌoomncho cwii, nquinꞌoom, canchoñenquiee. Canchondyee, canchowe, canchocwii, qui, ñjeeⁿ, ñeeⁿ, ntquieeꞌ, yom, ꞌom, ñenquiee, ndyee, we, cwii, cero.